איך האב נישק דוקא א היסטארישע דיש וואס כ'וואלט געוואלט עסן. אויב די זאגסט מיך פון עפעס א עסן וואס איז היסטאריש און די לייגסט עס גוט אראפ פאר מיך, אפשר דעמאלץ וויל איך עס קאסטן.